गिलहरीया सरदियन के लै विशेष तैयारी करति है ताकि वे ठांदे मौसम में जीवित रह सके। सबसे पहले गिलहरीया गर्मियन के मौसम में भोजन इकट्ठो करति है खासकर मूँगफली बीज अउर फल जिन्हे बे अपने बिलां यां पइडान की छाल में छुपाई कर रखति है। जे भंडारन उन्हे सरदियन की भोजन की कमी से बछत है। जब सरदी आती है तो गिलहरीया अपनी शारीरिक गतिविधियन कम कर देती है। अउर धीमी गति से चलति है ताकि उनको शरीर कम ऊर्जा खर्च करे। एक्हे अलावा गिलहरीया अपने घोंसला को भी गरम करति है। अउर सुरक्षित बनाने के लाई उन्हे अतिरिक्त पत्तियन अउर लकड़ीयन के साथ इकठो करति है। जित्ते बे सरदियन के दउरान तापमान से बच सके। गिलहरीया को शरीर भी सरदियन के लै अनुकूलित होत है कहे की उन पर फर होत है। घने होत है जिनसे उन्हे ठांव से बचत मिलत है। बे सरदियन में अधिक समय बिल के अंदर बिताति है जा पे गरम अउर सुरक्षित रहति है। एक्हे अलावा गिलहरीया कभाऊ कभाऊ हाइबरनेशन जैसी अवस्था में भी चली जाती है। जित्ते उनकी शारीरिक गतिविधि कम हई जात है अउर उनको मेटाबॉलिज्म धीरे हई जात है। ईसे गिलहरीया सरदियन की तैयारी करति है।